दालों और बीन्स सोया कु पान दूध और डेरियों कु पान मटर और बीन्स अंडे होल ग्रेन प्रोटीन पाउडर मिक्सिंग फ़ूड हरे पत्ते की सब्जियां हर भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने का प्रयास करे